सहरर् क्सब्द मने व्यस्त जिबन्, गरिर् होर्न्, मनोहर्, गस्-गस्, गुज्-गज्, दुकन्, पोह, पोहर्, खोलर् क्सब्द, अरो केतिअ ब निर्मनर् हल् स्थल्। एइबुर् सहरग् एके बरे जिबन् द कोरि तुले। मै कल्पन कोरु जेन्, कुनुब एगरगि मनोहक्, रस्तर् मजोत् क्सै उथिसे, कुनुब होतेलोद् बोहि क्स खये असे, अरो अनते कुनुब व्यस्तररे कमोद् व्यस्तो। सहरर् <hesitation> दिनर् <hesitation> बेलिक ततु गरम् अरो कुल हल्मै है, किन्तु रतिपुअब निख केतिअब अलब् स्थन्दओ लगिब परे। <hesitation> सेइ तु बबे हि <hesitation> सहरग् एक् बिसेक्स् होन्लोज्ज तुलि दिअ।